Filma mampihomehy tozay mampalahelo satria tsy de misy antony hoanaha aloha hagnenty mampalahelo. Mampihomehy igny mba finaritry gny saiko, tsy hinday mampalahelo sasy koa amy ty fiaignako fa mampalahelo tiky mbo asiako anizay ka aleoko magnenty mampihomehy, mba finaritsy zaho sy tamana.